Uyda ovqat pishirish yoki restaranda ovqatlanish orasidan birini tanlagan holda men uyda ovqat pishirishni afsal ko'raman chunki bu sog'lom va ijodiy jarayon uchun asosiy omil hisoblanadi. O'zimga yoqqan tavomlarni tayyorlash uchun menga yaxshi imkoniyat bo'ladi shu sababdan uyda ovqat pishirish menga qulay <noise>